Ma ei tiiäq tõisist mutikidõst väega midägi, a ma tiiä, et kuiklaisidõl ja mehiläidsil ommaq külh kuningannaq, kiä kontrolvaq kõkkõ, miä näide alambidõl toimus.